Ijaza kodod domnlikini, Ijaza daowika dominangena Ijaza daowika domikani kane welesan adamreingo dan tignamani <hesitation> sahbanjigon najinamin irfirginagara balab ejara gon jonaman lakin eron ijaza koli shahra youmenga domikane ika wedoajomo youmen khalsosin orgon masha dukamoni.